Bueno, quiemah, naha namechonilbis, tehua to- to <hesitation> techmachtihqueh nochi tli tiquihitah, quemeh ivitlah opanoc ipan no, nochontepan nepa ipa nopueblo Tetelcingo, quisa cayonexteh, xionteucomeh, ino apuches, nochi ino ibitz de mixihcu de los mexi, de los mexicas otechcabilihqueh y tlamachtu, tlamachtili de yehua, entonces tehua tictzicohqueh outz miac cosi, miac tli yehua quehcotihqueh tehua tictzicohqueh, ua tehua itbicatzqueh horita, bueno tic aveces quemeh tehua ti, tichiuah noihqui quemeh yehua quichiuah, la mejor acmo lo mi, acmo yegual pero, ticchiulea tehua lo me tle cachi to, tipopodidebeh, pero tehua itnequih amo mapoolibeh ino, ino tlamachtili, tli techcabihtehqueh nochi to, to, togiente tli onenqueh quichiba miac xibitl tli yopanoc.